<hesitation> Io zagny le paosy hely a le fohitatsika am jeans regny ai, <hesitation> vôloagny kalongany izy ai, kara oe lamôdy ahaizana oe ôhatra oe mba mampideradera, mampihaingohaingo anle jeans, de igny kô ai afaka <hesitation> ankajiagnao ôhatra oe ra madinidinika ôhatra zao vôla zao afaka aforiporitragnô hely de avarinao akao de tsisy maharaka zao honogno oe misy vôla akao na tsisy na ko oe ra madinidinika ôtra oe <hesitation> kavy <hesitation> sy ny tarigny e, zai.